لو بإمكاني ان انا نشهد أي حدث في التاريخ، فنا انفسي نشهد حدث فتح مكة. لما المسلمين فتحوا مكة ودخلوها وهللوا وكبروا، كان نفسي انكون معاهم لاني كل ما نقرا الاحداث داي انحس اني عاوزة نبقى معاها. كان نفسي نشوف الفرحة بعد ما ربنا- سبحانه وتعالى- نصرهم من بعد ظلم كابير وظلم بين وبعد ما اطضردوا من بلدهم، يعني واتظلموا كاتير واتعذبوا كاتير وبعدين ربنا من عليهم بالفتح، ورجعوا تاني انا كان نفسي انكون معاهم في اللحظة دي ابصراحة وكان نفسي نشهد الحدث دا قواي.